Ca nama color tʉgay pues cap ca mas conocido cap ca tzujus cʉŋcuy le dicen todo color ca tzapatz cʉŋuy sujuŋ cʉncuy cap ca cafe ee pʉpʉ cʉŋuy e pues todo cap ca nama ca peca tiempu cap ney ney niukjamʉjʉypa a puchi cʉŋcuy cap ca puchi cŋuy cap ca wa ni nʉctʉjʉaam puej wa ni nʉctʉjʉʉ todo pʉpʉ cʉŋcuy pero pues wat nʉctʉjʉʉ todo wa ni ispʉcʉ todo pero ʉchis ʉn ʉn maypʉcpa porque cap ʉn pues ms o menos ni chipa cuenta jutip color tʉgay jutip ca tzapatz cʉŋcuy tʉgay pues este chiquin pues cap ca tzajin ca tigrillo cap ca otra cosa wa ney nama ajmusʉ waney pues ucspa <hesitation> yʉcʉk cap ca moradu pues ora si que cap wan waney nʉctʉjʉʉmusʉ wa ney tzam'musʉ todo lo que cap hʉy ʉŋchegʉypa ye yʉqui'is pues tep ʉn hizʉ saŋ ʉn muspa saŋ tepid ʉn tzamjayʉ